ا <hesitation> الاوحش ليا أن حد ميحضرش يوم فرحي لأن أنا هكون موجودة وشايفاه ف حد مهم بالنسبالي اه هتضايق أن هو مجاش يوم فرحي اكتر أن هو مجاش يوم العزا بتاعي